حاول دائما شرب ما بين ثماني الى عشرة اكواب من الماء يوميا لن ذلك يساعدني على البقاء منتعشة منشطة طوال اليوم الماء يلعب دور حيوياً في تنظيف الجسم من السموم والفضلات ويساهم في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي.